بيوم من الايام بزونة فضولية لكت كلادة سحرية فلبستها من لبستها تحولت على اميرة كلش حلوة فظلت متباهيه بنفسها وتخاف لا احد ياخذ من عدها الكلادة بس ما انت تكدر تحجي صحيح تحولت على اميرة بس ما كدرت تحجي وبعدين طلعت عالغابة تتمشى دتشوف نفسها شلون صارت اميرة بوحدة من البحيرات بالانعكاس مالماي واجه عليها امير وانعجب بيها وحبها وعاشو عيشة سعيدة